Go'gon ara yaramaz na laak kiiz sə mee do'gamariya ulləi kiizaroos maa mee do'gamariya ya'za roosəi doka mona mona mona laak kiiz mona laak kiiz ar ukarə do'ga mariya mooi daga maa i pe’ baar si dook bong waza az napu kiizəz gə a kamsəpu waza miiz bo weksupu unə ana doka go'ruman riibo haa ri aki yangi ina ruu i ruu i meemen i mee ni do'gamari gookpa wazz uza dooka don bonge boogə bo ii kiiz sə uri desku a okto kiizzi ara ya, kiiza moorə a oktu as azərə gwa'az ya waza azərəzzaz ya to waza ezi na doosipu ar ukarə do'gamari sə i doosku bonge m apu oomi nok ane sə do'gamari dookən riin ya nok ar ukarə goos usa pipin zeeb ubarə too ara totkən iirək pa ko iya ei ipuna o'ob too ara are kamɓunuk pa mona iiu in kotto sə mona meu ni gookpa are tor ara go'pakrə saa fə zeeb nok ina zaa dingə yangi ni i kweetuku kwen ur rii ri ak Waa kitakiiz bo yara mazəz na lau urma na mee gabən kete ara ya a yerk gwa ya? Ar uka rema ge yaza rooz le'ek len kamkpa gwaag ya? Woor baaz ya? Koo woo̱r pa ya? A daakən doga mariya moi sə a ren ullə akge a le'ek gake pa na urya kangbi kaya koo kangba paya? Doga mariya alləi boo i peka pen mo̱o̱ waza iizəya? Koo peka ri sə mooma sə gə a me̱e̱i soo yara maza waa yaara maz naa kitakiiz ina laakən kə sə ina kamkpin go'on ara i meekən kinik, i meekən nik omi uraz me̱e̱ zeuwa ya'azəu kiiz boo me̱e̱ e uki ya'az me̱e̱ zeuwa kiizəu sə i go’ sə i kanakpin no̱ka ana ruutun mu'kan pat i keetit kən ken dokta omit. Go ni esak kak oktu on ar uka rə ma, na rə pa i sarə neta zakarə te'attə neta ande pora i kamtə ak uza na og muuga ullək ri eri soo laaka āā eki tongkpa marii i tomma gwan zakarə oga pa me̱e̱u pa meesu zeeu pa to irim kiima ri’ erim ar uka rə go'pa. Ana miigə n ii do̱o̱ sukan yanga gbami na yanga nuiyam uni ana laak kiiz do̱o̱ sum doga mariya mo̱o̱i ni doka i gorok mona doosi pu mona dosə daa mo̱o̱ yara maz do monyə n laak kiiz. A reksaa kangkpa kii zəya, leegə do'ga mari uri deska a kana kang kiiz ya? A reksaa ya? Sə i do̱o̱ bongə o̱o̱ bon kang kiiz a reksaa ya i meemen ni a go̱o̱k i meemen laakaa mo̱o̱ i meen kingkaa mook i dooska bongə n kammu koo i doska bongə a piti assə to̱ ina og mona go saa, sə mona kangkpi gə̄ i deska ni pita n do̱o̱ ak wazzi gə waza azarəzziya? No̱k iima sə i wi'tə i dingnaa ak i meemen gwani i meemen i meekən gwani rə doga marirə i meemen ni gwani i gabak i meemen ni i go̱o̱k i meemen zeba uzuri reu. i meemen goosa iis mo̱o̱ bo mo̱na doosi pu i gwentik sə boonge aa waza ezi gə a te̱e̱gu pu wessa gwani ma ar ukarə i gənkən sū’ do'ga marirə sə i do gwani i ara i gakpinankrə mo̱o̱ apu ro̱o̱ es pa. I dooski bongə leegə waza miiz oktə kiiz pu gwaagakrə bo iu in dosə min daa gwan daiya ro̱o̱i i pakənka sə i ga̱akən moogə ləəgə a me̱e̱k arpa den na gotə i dooska bongə ana kamtə ina desa su ron uno i do̱o̱ bo̱o̱ngə bo wegsu bo weke̱ kiizaa eezi i pe'ek ana desa su'ron mo̱na kampu gə naa ana wekska rə eni gə mo̱o̱ wekssa kiiza ezigə maza totuk rooz piipa sei mon kotto. To̱o̱ ri bo ura kiizaz bən gəbən rii urm ura ezi na do̱o̱su ri iiu in bo kangkpas. Urma to̱o̱ ton ara gəskən do'ga mariya ulləi uma paa ogedo̱o̱sə bongə bo iye bo, kangkpa rə. Laatən pu roopa sə ur mai gwenk ni iya do'ga mariya ni i gwen aka sə i go'ro doka i laa kiiz sə ri'eri amma esak gə neta pu go'rumkpa rə utto waz na okto kiiz sei ina meeu pu kiiziz zanna sə zak sə za do̱o̱ ina gaptə iikən kaa gook ullu ittirə taatə ina zaa dəna zaa doo bongə bo kangpku uri ina iipa go'ok ni go'kak tonkp uri yangi meetik oka kiiz irim a eki uki kamtə kiim esak koo kiim burəm koo kiima gwa'am kiima ro̱o̱m sə zaa gaupa oruka miik yanga gbamirə na yanga kita ki uko a le’ sa a gau sə a kanən to̱ms naa do'ga mariya aai no̱ka ana i doosaan anna a me̱e̱ pannə no̱ka ii i dinna ding i zəəaai zən pa i dinŋa ding baalə sə wi'a iirəi i reksaa ara ina do̱o̱ san a kwe̱e̱ sə a kamən to̱ms no̱ka sə lə'ək sə baga āā sə a rəə muka. Səə kaā lāā kiiz kotto ri'eri no̱k o̱o̱tumpa. Iya o̱o̱kapa aigə bota a goo səəza uri i to̱’ owaz bongə ura kiizaz rək ar núússə ara mari i dakən kənakrə sə kwee neta mazzət sə te' Sə bii a muug ron sə kwe̱e̱ tagi neta zokron kwentattə. Ura naa netat dootu pu ublut ittirə taatə ipu eri zaa ogu pa duuto nattə sə dediz sə dedis su. Sə i rə geesu ara i pinnak sə. Zaa do̱o̱ bongə bo duutə neta boot bo zaa a dootə mongə ublut taatə gə. Sə a zaa a daatə neta bo̱o̱t táá at tuttə zaa za tuttə neta eti, za gətə esak aka ura pita oguz o̱o̱kapa ognu basa net ana ullə wo̱o̱to o̱o̱kapa emi naa neeta zokrot go̱o̱ kun espa mo̱o̱ yanga gbami naa yanga kita ki gogon ara á meekən kini sa a kangkpin nin nak. aama ana gau bil səna zaa eta dingt gə sə a kine yangiya o̱o̱mi zeeuwa o̱o̱migə si ruuto aarəu ko̱o̱ bənaya sə a gau omi sə a no̱o̱s yangi áái sə á kink gapta o̱o̱mit ara mo̱ áá mekənpa sə a kamkpinin ak uko kamtə ri'ak uri o'bai dəlla pita aka zaa oks o'bai pal o'bai i záá to̱r no̱ka kamtàà kiiz ara pita go'pakrə des sú pa! Láápa do̱o̱ una pa. Ina laakənkə gə i deskən ində te'ka i gəəkən o̱o̱mi. Kaa gwenu ublut ittirə taatə sə a do̱o̱ bongə bo laaupa. Kaa gwenə ublut koo seer ittirə pa. Dena a pu meekənu rən kana me̱e̱pa no̱k sə a gwene go̱o̱sa ullos geegən to'ya? Neemə nen ya? Kamkan gwaag ya? Neks nen net ya? A ree irə gwa yam i kaina meepa. mo̱o̱ apu gwenku ro ni gookko ri'erizi sə a gwenku sə a meeu. mona rəə gə desaya? Mara ginza sommaz na totto gə a okunu yanga gbami uri gooya? Urbo gə zangəka gwan rieri sə i gwenkən nieri sommo na kamkpin gə a záá azaa rúús yangiya omi ko̱o̱ bənaziya nok ri'zi npu o̱o̱ rukaa rə. Sə a meekən zanŋa go'gon me̱e̱kən kààki ni n doonak mona meeu pa səna me̱e̱ya mo̱o̱pa me̱e̱káá ri'illək pa meeka go̱o̱s yam na gbama ulləm naa ana le’ gokan naa ana le’ goka pan səərika ro̱o̱ pa mona doosə waa kita kiiz mongə bo kangipu gə a kamu zəma káá səəu sən sə a dau pu zo'ka mo̱o̱rə ii uza mu'ka pa pa esak. Yangi yanga p gbami i go'ro ri i səə maz se gansu sə dauro ko̱o̱ ina laasəpu ina lakinsa ar laatirrə sə i zaa fasa sə ika laatə uza ar uka rə moona gə meetə ya dingsaa wáz chingsa naa uzzi, naza dings ura ya'zaz na kam kiiz ma zaa yiisuku bonge boo bo dingtə naa uza pa sei wazizi na zaapu gwa abla ukarə, sə zak sə za doo, bongə waza azgə keetə araya? Pa ge̱e̱pa soo ro'ra kim rət áá eti. zaa yiik ni waza ulloz paku ura kii zaz ma na ree uza rə som yiik dook bongə bo dingtə pu sa'ka pa.